Eey, kulle ina nelda gannde mun yonta garoowo. Kala yonta garɗo, ekkitan sukaaɓe mun, ɓiɓɓe mun no wuurdate e no raddirte. Ɗum noon ngalɗon ganndal iwan e yonta faya kayto yonta.